Fifangaroa kolontsay ny ao, fifangaraon-kolotsay ao ny kolontsay harabo <noise> ao ny kolontsay berbere zao ao vao koa ny juive da misy anizao andalouse zao ny ao.